A da sy voaisa sanaky sa hoa sy sy raha hoe impolo i-roapolo ataosika hoe efa-polo eo, magnety lera, magnety message, magnety sary moa tsy zakaigny lasteo, da izay izay tena aniko matetiky.